Koa zahavan̈a ndraiky toetrandra amin-drô a Izrael àby io, misy lera zen̈y amin-drô an̈y mafana misy ma- misy masoandra, avô an̈abo be tamperatiora. Misy lera ndraiky amin-drô malen̈y, avô aminjay tamperatioran-drô an̈elan̈elan'ny folo degre firika aroe polo degre iô ze. Misy lera ndraiky zen̈y amin-drô an̈y ten̈a mafana, mandilatra ny efapolo degre an̈y zen̈y ny tamperatiora.